woodi gancowo haa nder ladde o ɗo tefa huunde feere, nyannde go feere say o heɓi ku'ɗe njamndi feere ɓietede compas, njamndi may ɗiɗi ɗo hu'ci ha pelle njawdi woni; to o tokki ha pelle may say yahi heedi himɓe resi njawdi say o hoosa, to o meti o hoosi compas may o ya ri ha pelle feere to o resi say hoore compas <hesitation> may holla mo ha heedi njawɓe yukkini njawdi say o yaha o hoosa. Nonnon nonnon o ɗo hoosa njawdi himɓe, o ɗo wujja njawdi himɓe har o riskiri nonnon say o doggi o acci wuro may.